ג׳רב תּכְּבּס עלא זַר תַּשְעִיל מְטֻול אִדָא מַחַדֶםש דיר רִיבּוּט בּדַּקַּט עלא זַר תַּשְעִיל וְזַר צוּת שִי מֻרַאת, בַּטַּארִיָה כַּתַחְבּס זֵיפְטוּ לַכְּהַרְבָּאִי שוִיָה אִדָא בַּאקִי מַכּיִתְחַלַש חַסְכּ תִּמְשִי לְתַקְנִי יִפְתַח וְיִפְסַח יֻמְכֶּן יְכּוֹן מֻשְכִּיל דַּاخְלִי.